Ussõ lukk tüütäs niimuudu, et ussõ kül'eh om lisas ussõ keelele, minka saq vaotat lingiga alla, om väikene metall jupp viil miä lukku käändeh tulõ ussõst vällä ja lätt ussõpiida sisse. Niimuudu, et esikiq ku saq vaotat ussõ keele alla sis tuu ussõ lukk om iks kinniq.